अगर एक बुरी राणी म्यर बहुत ऊँच टावर मं कैद कर दीनु, त मुझ हर संभव कोशिश करनु पड़ी कि कोई बंटै स मुझ दिखी जाए अर म्यर मदद करण आ जाए. सबसे पहले, म झटपट टावर का झ्याल (खिड़की) बट देखूंला अर जोर-जोर स आवाज लगाऊंला, “कोई च यो! बंचाण वास्ते!” अर जितना जोर लगणा हो, उतना चिल्लाऊंला ।